dyi nuge nje lendang qusangin tuk mundi mba, qusangin a tuk mundi mba sonyi dyin kurmun nu pete ki chema tuk mundi, chem ka gwa dye sari chem ka za dyi zar munkan di, chem ka gwa kapar mbarkandi, paghamdi mbarkandi. ma kandi barkandi chem ka khangha palla, chem ka ki kulanyichem ka yi dari cham ka yi anum nu yen yan lendang qusaanga mbu shi nuge ku tuk mundi ku mba, ka tuk mundi kwa kikimdangan? anum wayi gurgur dye zhumdi nuge ku duk zhum ma anje ba inuge anje ma tu shi wurti sianje mba inuge ku yi shipti si anje mba inue dukk da varasi anje ha qusangi lendang mba dukk wa gwantan vee dukki ku nuge sonyi mbanda wayi dyin kurmun kume wanan nuge tun wa hama qusangimbu magham yan ashimdanu shima kyen nu ka shikyen mbu har viiti mba nu tun shi har viti mba nu vee ndola mba wa ni ndola ndolakiremi tu vur yinang kume chem vurki nu ke zhiran muni yan nda satke nu dlaki ye magham tun wa zhin nine shot nyeza ndi nu dlar zop ninu dlanar hape nuge chin nu ghari xhai ye mulum da ku mbu mbuu gwa ma mbu kwadar mbu magham mba nduk sar da mba ku nduk lamba nu.